חַצַר אִסְתִעְמَال אֶלְפַרָאא פִּי אֶלְמַלַאבִס מֻהִימּ, חֵית אֶלְפַרָאא כַּיַגִ'י מִן אֶלְחַיַונַאת לִי כּתְתְעַذַב, פִּי בַעְד אֶלְאֻחְיָאן בַּאש נַאכְחוּ מִנְהַא אֶלְגַלְד דִּיַאלְהָ, הָאדּ אֶלְשִּׁי כַּיִחַלֵּף כִּיכְ'אַלֶף אֶלְאַחְלַאק דִּיַאל אֶלְאֶחְתִרָאם פִּי אֶלְחַיַاة, וּלָקִין חַאסְנַא נְלְקַאוּ בַּדָאִיל מֻסְתַמַּרָה וְרָאקִיָּה תְּקוּן בְּלִי דַרַאר לֶלְחַיַונַאת, בִּדַלְכּ כְּנְקַדְּרוּ נַחְמִיוּהוּם וּנְבְקּוּ אַנִיקִּין פִּי נֶפְס אֶלְוַקְת.